Itar te tra mne guakua man taple <hesitation> nas era skon tse lar bte kotera man kannan ne lberu pis bte <hesitation> mamanu lan elari lbe ra man kawu rke. bakte na hasalimi neri bakte mamangilin nenig te kamnerin era man kuin pinat. na <hesitation> aman kuin <hesitation> potutu taren, potutu e solon smat mna ale nan emen balte rhene kotna pumala mulu balte pan num. bte hala senma man family na tan family temne lebna ta man kawu rke ale sia tnanum itar tar akue <hesitation> solon hanige nigi te lba mnera rebni han mamna ken karke. bte <hesitation> rhene hanan putsere ra man masla taren <hesitation>